إذا كان أنا طاهي في مسابقة طاهي نتصور اللي نقدم أوكلتنا التقليدية كوسكوسي وإلا لا مش كوسكوس كوسكوسيا سمعروف صلاطة المشوية هي أكلتي بفضلة نحسها ياسر بنينة وياسر حلوة في نفس الوقت هي حارة يعني كمقابلات خفيفة مغذية عبارة على خضر مشوية مخلطة مع بعضهم يعني نكاتها سمحة وخفيفة.